<hesitation> Ny mampiavaka horita manôkagna, ny fahafantarako azy zao ôhatra, am resaka izy mamôka rano <hesitation> karà maintignitigny de avake koa le tagnany <hesitation> tsy hai oe tagnany na hongogny fa <hesitation> maromaro zay izy, de avakeo koa misy rah karà <hesitation> môra-môra mipetapetaka am rah zay o manodidigny tagnany na hongogny regny, igny zegny zao hitako mampiavaka ny horita.